اللون البرتقالي يعتبر لونًا يعبر عن الطاقة والحيوية والنشاط ويرتبط بالابتكار والتفكير الإبداعي <hesitation> وبالنسبة للطبيعة فهو يشبه لون غروب الشمس وي- ويذكرني بالفواكه مثل البرتقال والخوخ <hesitation> ويعطيني إحساس بالراحة والدفء وكمان يستخدم في بعض العلامات التحذيرية لتنبيه الناس دون أن يكون مفرطًا في القوة مثل الأحمر.